﻿Se sepropio se familia, jaeñoma mboapi, mopeti serayi jare mopeti serai <hesitation> serai guinoi treinta y dos treita y tres años, serayi guinoi treinta y un años, jae jokuaño ore roikogue <hesitation> mbaetiye kutigui jeta se aiko, se kua momento aiko seaiño, mbaetima jaereta ndie aiko, opama okuakua jaema jukuraimavi opa cada uno jape oipi, jare cada uno oyemboatiende reta ipareja ndive